ഭുധുവരമ് അന്തേന് ആകു ഗുര്ഥു കു വഛ്ഛേവി। ബുദ്ധിക് നഏനമ് ബുദ്ധ ദേവുന്കി അന്കിഥമ് അഏ। ന രോജു പ്രഥികന്ഗ വിധ്യരദ്ല ശുഭ പ്രദമ്। വീക് മിദ്ദ്ലേ ഹല്ഫ് വീക് <hesitation> ഫീലിന്ഗ്। വീകേന്ദ് ദഗരപരിതുന്നേ അനന്ദമ് ആകുപഛനേ। രന്ഗു ഛ്ഹല മന്ദി ബുധുവരമ് ആകുപഛനേ। കലര്ഥു അസ്സോചിഅതിഓന് ഛേശ്തരു ഏഫ്ഫിചിഏന്ച്യ്। ദയ് പനിലോ പ്രോദുച്തിവേ ഓന്ദേ രോജു സുമ്മ। മന്ഗലവരല് കു ഏകുഅഗ ഫോകുസ് വേദ്നേസ്സ് ദയ്। അദ്ദമ്സ് ഇപീരുന്നു കരക്തേര്ലേ ദ സേരിഏസ്। ഗുര്ഥു അഛിന്ദഓ।